Gne magnao impression io, izy eky aloha managny e original eky anao da aniny amign'ordinateur ao ao amin'izay misy karazane option maromaro, misafidy anao hoe anigny ino izy ty na hanigny akognaia, mi- poserinao zany hoe misy hoe impression zay da igny amin'izay, atambatry ame misy misy machine zay amin'izay, magnaboaky an'azy, mifandray zany gn'ordinateur izy ame machine igny, miboaky lastagny amin'izay e raha tianao atao impression, izay e fagnazavagny sosotry amin'ity raha ty.